Ia, karà ataony a Zapòn ndreky kolontsain̈in-drô ao resaka fivavahan̈a malaza amin-drô zen̈y bodisima ndreky ndreky saintôïsima. Rô roe de zen̈y ten̈a ny fivavahan̈a fôtotro amin-drô ao. Aviô fahaizan-drô resaka resaka asa tan̈ana miaraka fomba fomban-drazan̈an-drô taloha àby io. De rô zen̈y malaza koa rô zen̈y amin'ny fan̈ajan̈a olo ndreky raha karà zen̈y. Filamin̈ana zen̈y, zen̈y raha ren̈iko e ndreky fandokisan̈a zen̈y man̈ana ny maha izy azy koa zen̈y irô amy raha io.